Iza nyama mftwa izangeuli hata ngarua natavu taoku pishe nle ni shwafu, zshofu tata mria m- mbunge swamo tuwa rombo profesa mkenda na litukamata mkomazi izho mweru wa kali ngavyo mwerule wa kaana inyemehia vanyama na kweli tulienda shakamatia siasa ya kata kupitia chama chamutu cha mapinduzi tukaenda mkomazi furulu meziwe wanyama wato kazi ya fonzshofu ngalia funa masimba na wanyama vengi chungula kula mkomazi kile kunda sana